Na bona vita avissi a èssiri, prima di tuttu, na vita cu la saluti fìsica e mintali. Li dui sunnu assai 'n relazioni, però, 'n generali, li cunsidiramu staccati, picchì certi malanni di lu spìritu sulu dopu un pocu pàssanu a lu corpu. Ma comu facemu pi chisti? Ci su' assai cosi chi attàccanu la menti e lu spìritu, comu li boni relazioni, la bona cumpagnìa, un bonu travagghiu, vìviri nni un postu piacèvuli e sìmili.